हाँ जानवर एक दूशरू शे सिखदा छन। जानवर जब अपड दगडा जानवरों थै दिखदा छन। जानवर भी भी एक दूसरे देखी बहुत कुछ सिखदा छःन।